पूर्व अनुमानित इन्तेजाम कर लेना नैतिक होत है कहे कि इमा समय से पहिले काम हुई जात है। और इमा कोई बोझ नाहीं पड़त है पूर्व अनुमानित नैतिक इन्तेजाम बहुत अच्छे होते हैं। इमा समय की बचत हुई जात है और सारा काम अच्छे से निपट जात है।